देखो सा हुकूम अडी बात हवा के मीडया का देवर हेरे फरी कर ना शी नहीं क्यु के सदरन लोग हवा जाका टीवी माता और मीडया माता विस्तास कर या करा हा। अगर उन को गलत न्यूज़ मिल गी तो उन को कुछ पट नहीं चेला गा इस लेया मीडया को हेरे फरी नहीं कर ने चेया और मानका को गलत संदेश नहीं देना चेया।